E hoʻopuka poʻipū i ka ʻuala kahiki me kekahi ʻō. E kau i ka ʻaila me ka paʻakai ma luna o ka ʻuala E hoʻā i ka umu i ʻehā haneli kēkelē a e kali ai E Kau i ka ʻuala ma loko o ka umu a hiki i ka mākaukau nei E kuke i kanalima minuke a pau.